मोइ जे तिअ पनित् नमिम् जे बनु रिरु पर्हम्, ते तिअ म भपिम् जे मु कपुर् गुगुरु विसि जबकोति। हेइ सबद् मै किकोइम् खोरोपरे जवते वतेर्प्रूफेर् बगत इस्तमल् कुरेम्। जनो तद् फितोरत् बुस्तु बुर् जे तिअ मु खोरो कित्तके, चेने रननत् <hesitation> तवेल्, जोत, सर्त्। नेके रननत् रननत् किसुगुन् बुस्तु फोदै लोगौ कर्ने मोर् खुपि जस नगक्। नेके रननत् रननत् मोरि फोरोबौ कर्ने वतेर्प्रूफेर् बगत लम्, गेनि ब मोर् बुस्तु हिन्दि खोरो कित्तके। अरो म जित पनित् नमिम्, ते तिअ सहिलम् ज मोर् हितु खतुरि जबो परिम् न खुस्करि जबो परिम्। जोदि खतुरि जबो लगति तिअले मोर् बेग्तु भलोरे पिथित् लोगि, बन्धिमिलि। धुनिअ के आगो जबो अगरने मो शस्त कुरेम्, अरो जोत तुत धुनिअ के असे बन्धिलोम्। अरो जोदि खुस्करि जबो परि धुनिअ के अगद लकोति निस्तन् लोगि, म अग्बरि जम्। से पनि तु कीमन से कीमन नै, नेके गोइ मै पार् होइ, तसो अको बेग्तु फुलि जनो मोर् कपुर् हिन्दि सेन्स् कुर परो। तन् अग मोर् अग्बरि जम्, अरो जै धुनिअ के कपुर् तो सेन्स् कोइलम्, अको तित कपुर् तो बेले अगद लगत् फुरै। वतेर्प्रूफेर् देकोद् मै एक्स के फुरै दिम्, ते तिअ मोर् जनो है कपुर् हिन्दि लगत्, एतु कपुर् मिक्स् नहि। तनो मै लोय ह कपुर् हिन्दि जनो मोर् फुरै, कित्तके है कर्ने मोर् बेग्तर् बेग्तु, दोरकर कर्ने लगत् लै जो। पर् एगे हिन्दिय मोर् कोथ।